د هسپانیا پخلی د رنګونو، بویو او خوندونو یو ښایسته ترکیب لري. پاېیا یو دودیز خواړه دی، چې له وريجو، کب، غوښې او مصالو جوړېږي. تاپاس د کوچنیو خوړو یوه مشهوره دودیزه بڼه ده. د زیتون تېل، وریجې، سیر او مرچک پکې ډېر کارېږي. هسپانوي خواړه هم د کورنۍ د یووالي نښه ګڼل کېږي.